मैन जू आख़िरी चीज़ खे छे ऊ ची पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बनौणा ले सबसे पेली आटु गुदण पड़दू फिर तब वे आटन वेगु बेस तैयार कन पड़दू फिर वेगा बाद वैमा टमाटर सॉस फैलोंण पड़दू फिर वेगा ऐंच बठीन चीज और अपरि मन पसंदीदा टॉपिंग डाल सकदा जने की प्याज़ वेगी शिमला मिर्च वेगी वेगा बाद पिज़्ज़ा त ओवन म डाली के कुछ देर पकोंण ची फिर वेगा बाद हम वे त खे सकदा।